زه خو اشپز نیم او د دیګ دمصالو په اړه هم چندان معلومات نلرم خو ځینی یی عمومی مصالی چی په عام ډول کاریږی هغه کشنیز دی ادرک دی تور مرچ او سره مرچ دی چی ډیر کاریږی، اکثره خلګ یی کاره یی خلګ ځیره هم کاره یی کورکمن کاریږی ډیرعام دی <hesitation> مالګه ده ییل دی توره ځیره ده او همدا ډول زافران هم کاریږی ووږه ده پیاز او داسی نور نو دا هغه څو دی چی زمایی نومونه زده وه هغه خلګ چی اشپزی کی تکړه دی دهغو به ډیر زده یی شاید چی ډیری زیاتی یی خو زما همدا څو دانی په یاد وه په پخلي کې مصالحې ډېر مهمی دي، ځکه چی خوند یی ور جوړوي. مرچ، زردچوبه، او مالګه تر ټولو زیات کارېدونکي دي. هوږه، ادرک، او دالچینی هم ډېر خوند ورکوي. د ځیرې، تور مرچ او لونګ استعمال هم عام دی. هل، هینګ، او کشمش کله کله د خاصو خوړو لپاره کارېږي.